<noise> katskats, muan ana taa saposa, nainy gum mito nei, te kan tsun me fuan katskats. Tana fo tsunau tsun, tsoiny min muiny tsunaun. A fo katskats to, fats saksak, guinim, vabiak ai toor sik. An vainy babainy a sikia ta pan. Nai faruk ror tana fopis a saan. Saantaa voo, muiny tovisim ai san vasir. An vainy pisiin iny saposa ri poiny famat rarori, tsetsior rari, ai ri te tsufas rari tan guaf, ana ri te ainy rari. Ito tan vainy te nai faruk ror, tana fo saan, a vainy te pits rarori tan kobuu. tag ra rori tan buiny fats aa nai fark to ana bakur. Te ta mee a korom ratuari onotonot <noise> tan nainy tana fo kiap an kokokof, an tsunaun pue ton fo katskats, ai ri te nai faruk <noise> faruk tana farukfaruk naa tan fo katskats, vovou raro fafo vun, vegiau ten kiap to, mes a mat, nai faruk non naaman,, vainy nai kotskots ror. An vainy faavot oraav fiisok tsun rato onot roman, a sikia tu katskats bus naaman. Ai tsun siisio kapen.